که چیرې زما یو بهرنی ملګری وغواړي چې راتلونکې اوونۍ کې له ما سره لیدنه وکي، زه به د ګرمې هوا له پاره د داسې یو لباس ورته غوښتنه ترې وکم چې ځان سره یې راوړي لکه هغه شرتونه چون هوا ګرمه ده، سندلې وي او داسې لباس وي چې هغه نازکه او سپکه وي.